E ræ òtte che ò dovuo stiâ unna camixia son partio dâ scheña, l'ò missa pe longo in sciâ töa da stiâ, ò stiou primma a scheña, dapeu e maneghe, i polsin e o colletto. Quando ò finio de de stiâla â metto in sce un ommetto e â l'ammio l'ammio da-a distante e se gh'é quarcösa che no va, ghe repasso torna.